Tɔ, imɛ miyele a mɛ kɔ̄ a jɛn kɔ̄ rubɔ̄ a dɔ̄ nga nɛ inyɛ a rina mɛ nɛ a zwa lukpɛ ayɛ mɛ nɛ kulɔ kɔ̄ imɛ nna kɔ̄ ba tsa mɛ gbɔ̄ lukpɛ a rubɔ̄ nɛ mɛ zaa nɔ agá dzi dzi lo nwá kɔ̄ a bɛ zɔrɔ ɔsɔ̄ mɛ ko n wrɔ kutukpaa? Nwrɔ kuvaa? Kisi mɛ lo brɔɔ, agá lo lukpɛ rubɔ̄ nɛ a zaa zɔrɔ ɔsɔ̄ mɛ dá muna, nza shɔ̄ rugɔ̄ lo shɔ̄ rubɔ̄ nwá kɔ̄ ba sisɛ mɛ lukpɛ ba cwe ba asi a trɔ mɛ naa? Ko kuma nibonɛhi nwan kɔ̄ akai ipɛrɛ lɛɛ nwá kɔ̄ ba niba imɛ muna. N dɔ̄ zhɛ rulwɛ oko ɔsɔ̄ mannyi kɔ̄ nza agiibanɛ adɔ̄ ɔsɔ̄ mɛ ne, kucɔ nɛ kɔ̄ mnmalɛ dɔ̄ zam kowini ipɛrɛ si kɔ̄ ndɔ̄ dɔ aza osi kucɔ kɔ̄ agá dzi dzi lo azaa swa ran na. Kuma ndɔ̄ shoo kuts a kowini ipɛrɛ isi, ka isi sa ka nnwala, ka inyɛnɛ, kɔ̄ a gɔm gubɛ kuva a minyɛnshala.